कैची जू एक उपकरण चा वा कागज कपडा आदि सामग्री कटणो काम मा लयें जांदी। कैंची जू मुख्य भाग हूंदन । एक ब्लेड मुख्य भाग हूदन पकडो हिस्सा हूद ब्लैड घुमाव हिस्सा हूद कपडा कागज थै हम कैंची बीच मा रखदा। फिर कैंची दुवि सिरो थै खुलदा बंद करदा ज्यां सै कपडा कटे जांदू कैची भी अलग-अलग प्रकार हूदन